'Na grande riflessione da fa ngopp a che significa a tenè 'na bella vita. Chest è 'na cosa important a fa 'na considerazione accussì, pecchè significa che <hesitation> nuje c'amma pensa che vivimm dint 'a un mondo arò ci viene spess ditt cosa ti renderebbe felice. 'E sord, 'o success, 'a fame. Coccos 'e costos, nu viaggio esotico. Ma chest verament è 'o sens 'e 'na bella vita? Oppure 'a bella vita è 'na vita che è fatta 'e cocch'ata cosa no? Per esempio p' me avè 'na bella vita nun significa a tenè tutt cos. Ma a dà valor a chell ca s' ten. 'A bella vita è quann t'aiz 'a matin e saje che che t'aiz p' 'na cos che ne vale 'a pena. Che ne vale 'a pena pur 'e sorrid. C' sta 'na persona che t' fa abbraccià, tien nu sogn da coltivà, 'na passion che t'appiccia. 'Na bella vita è fatta 'e relazioni over, ver- verament. Amici sinceri, 'na famiglia ca ti sosten, cocchun ca t' vo' ben, cocchun ca t'apprezz p' chell ca si. È fatt 'e mument semplici comm 'na tazzulell 'e cafè 'o sole, 'na risata improvvisa. Come se foss 'na passiat senza frett, nu sol 'o tramont guardato pur in silenzio. 'A tenè 'na bella vita Nun significa che tu nun tien 'e prublem, pecchè 'e problem 'e tenimm tutt quant e tutt quant affrontamm ostacol, cocche perdita, 'na delusione. Però 'a vita è proprio comm nuje impariamo a resiste, a ci rialzà. Truvamm 'a forza pure nelle difficoltà. E proprio quann nuje imparamm a conosc a nuje stess no? Accettamm pur 'e limiti. Accuminciamm a pensà a chell che simm. Senza cerca 'e essere cocch'ato. Pecchè 'na vita bella è pure 'na vita che è fatt 'e crescita. E quann uno nun smett maje 'e imparà, nun smette maje 'e cagnà, nun smette maje 'e cercà coccos, 'e tenè n'obiettiv. <hesitation> Ma tien pur 'a libertà 'e cagnà via. Se sta via che 'a pigliat magari nun t' piace chiù, nun t'assomiglia chiù e tu 'a vuò cagnà. Chest pur 'e l'idea mia. È l'idea 'e 'na bella vita. 'e truvà nu significato. 'e truvà nu significato dint 'e cose ca faje. Pur si 'e faje piccirell no? Pecchè alla fine nun conta assaje che faje o quanto faje, ma conta parecchio comm 'o faje. Co quale spirito 'o faje. Co quale core. 'Na bella vita è fatta 'e gratitudine E dici pur grazie a chell ca tien pur si nun è perfett e pur si 'a riconosc 'e cose belle dint 'o grigio no? Pecchè spess 'a vit <hesitation> 'a bellezz d' 'a vit non è data d' 'a cosa gross, ma da tanta piccoli dettagl, tanta piccol cos che dai pur p' scontat. Chest è quann tu t'emozion no? E rischi. Quann tu ami e tien paur. Chest è 'a vita bell. È 'na vita ca tu t' sient vivo e scegli ogni juorn 'e vive diverso e nun sulo 'e passà 'a jurnata. Chest c' vuless 'na granda consapevolezz ogni juorn p' vive 'na vita accussì.